Edze obi a ͻsaw paa ͻagye dzin si hͻ, nna obi a oyi paserew paa na no so ͻagye dzin paa si hͻ a, mebɛfa obi a oyi paserew paa osiandɛ paserew yɛ kwan a yɛfa do ma amamfo serew na woyi dza ͻrehaw hͻn nyinara gu na serew so, abͻdzemunyansapɛfo ama yɛatse ase dɛ oye ma nyimpa dua no ntsi aber na aber nyinara mebɛma nkorͻfo aserew ma woenya ahoͻdzen dze ayɛ hͻn edwuma.